Chinsanako, na echigokumia mono ase eng'enche gokonyora chinsanake echi ichiko kere chichokaine igo chigochokana epaara eyemo. Naende na akong'u onyore ensenako yaz rure korwa ase epa aseee epara, gegokenda ang'ao. Naende obuya bwa chinsanako, obong'aini bwabo bore kereeee omorakera oroo nabo chikoenda chiasomba endagera chiabeka endagera naende chibwate oboamo chibwate oboamate. Bono, ko chikoira endagera, nabo chikoogacha endagera yabo kera embura egocha kotwa kwanyora muna nchibwate kende chikobeka monwe. Ko gwachegirie eyemo iga, gose nko gose na endagera yabo chiare gooo gokoba chire ase estore yabo cheii chia chitaete kobeka, muna gwakuna eyemo iga chiria chinde chionsi chikomanya echigokoroma, gose nonye eywo eyemo kere kwanyechegi egokoroma. Bono, obuya bwa echinsanake echi nachirochio ngotokonya chire ase omogondo, omogondo obwate chinsanako chigokonya korosia riroba, ko riroba riarosiwu, nabo okonyora omogondo ogo endagera okogesa na engiya. Igo tiga toanche chisake echi totige gochiita totige gochiseria korwa mogondo tomanye nyasaye gatongete chinsanako agachibeka mogondo iga achibegete chitokonye nabooo ebuku egototebia tobe buna chinsanake echi, nto chibwati monto ogochiii ogochiraa lakini chikoeraa chioka, naende na naaa chiechogete buya, mbuya mono.